Ah horita ndraiky, amin'izy manana reo tsy haiko tanana moa io sa tongotra izy lavalava maro misarangondrangotra be reo, reo zamy mi-faciliter anazy mitady kalinazy bokeo koa kôfa izy andeha ohatra ananikanika raha anatiny ranomasina ao, manamora anazy mananikanika raha e, na mipetaka aminy zaka reny kara zany.